Bu murakkab etika masalasi hisoblanib, <hesitation> ba'zi odamlar inson hayotini ustun deb hisoblashadi. Boshqalar esa barcha jonli mavjudodlarning hayotini teng ko'rishni oldinga suradi. Albatta bu shaxsiy va madaniy qadriyatlarga bog'liq narsa hisoblanadi.